وي فلاناطاسيون كلي عندي نعوم غايا و بش نبقى توجور نفلوطي فوق الماء مام سي يكون كاين طومبات ولا وي جيبا دو بروبلام ديجا سراتلي من قبل هاكا تاع تاع كورون يجبد أي تو جونغ نورمال ما عنديش فيها اشكال انايا